ضعف مالك بردوا سواء اكانت فلوسك كتيره أو قليلة أنت الي بتعمل الفلوس مش هي الي بتعملك ، إنما عمرك برضك أنت محطوط لك من يوم ما اتولدت محطوط لك بظبط هيبقي كذه و هتموت يوم كذه و الساعه كذه